Ya'á nanxhi takayee, xhilalo kunoni ini chí yee ino yunchiá, nata yee lata xhi lavii ñonxhi, yee yeñau yee yixhi takayee, latana inu nununchiá.